Sakafo maña-tantara tiako andramaña da angilisy brikifasta. Sakafo maraindraiña ny angilisy misy karaza hañina, tôsta, atody ahia efo siry pilat, sôsisy, galety de pôma de tera, miaro pankake. Misy hery samihafa. Io sakafo tiako andramaña.